شیمپو اک ایسا سامان ہے جو صفائی اتے صحت لئی ہے۔ ایہ والاں تے کھال نوں صاف کرنے وچ مدد کردا ہے۔ والاں دے وچ مٹی، میل، پسینا تے تیل اکٹھا ہو جاندا ہے۔ ایہ سب چیزاں والاں نوں گندے بنا دیندیاں ہن۔ ایہ سب مسئلے حل کرنے لئی شیمپو کردے ہن۔ شیمپو والاں تے لگے میل تے تیل نوں ہٹاؤندا ہے۔ اس نال کھال نوں تازگی اتے صاف ستھرا محسوس ہوندا ہے۔ شیمپو انہاں مسئلیاں نوں روکنے وچ وی مدد کردا ہے۔ اج کل بازار وچ وکھ وکھ قسمان دے شیمپو ملدے ہن۔ کچھ شیمپو والاں دی مضبوطی لئی، کچھ شیمپو والاں نوں لمبے کرنے لئی ورتے جاندے ہن۔